أنا تعجبنى لعبة الكلمات المتقاطعة ، أنا من هواة الكلمات المتقاطعة الكروس وورد سواء إنها باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية ، اا- تشغل مخك تخلى عقلك دايماً منتبه وذهنك حاضر ، يوم تلعبها بتزيد عندك مفردات ومعلومات ، مختلفة هاى اللعبة ، بتعجبنى كل اللعب اللى تشغل المخ اصلاً.